لعبتى المفضلة هي كره الجدم أستمتع فيها لانها تجمع بين النشاط البدنى والروح التنافسيه واحب الاحساس بالانتصار بعد الاحساس بالجهد والعمل الجماعى كره الجدم تعلمنى التنسيق مع الفريق والتعامل مع الضغوطات فى نفس الوجت تخلينى أعيش لحظات من المتعه والحماس والتحدى